Numuinitoo amooġo naimi oloos, náźanaḃero monaromi miimihali. . Ébãk moini muñawum ihali. Múñawum toañameinialo níḃero ehalili, asohula niźaninaero muṗe níźanimḃe buluusi. Milo ámilorumunda niḃay ehali búduy, níḃee hinum añatiaśona mérezohe niɭo aśe anahelo wala miememe témibuduy múhaŋuġaɭelodoolo móġuxedemi. Muhaŋuġaɭo tíaḃemi ihalili áfiaruefiaton ámiḃeaḃaane níminźe, muśe kákuon aɭeto níḃero muḃaale. Muśemo ahaŋuġaɭo nirobaeġaɭo aśe áḃeroġañie námiḃe sihali kañieġuluhe niɭew ú añalalaniɭo tóaḃehemi ámileḃe áśazii ómbolo namiɭeġe nambenana. Mósimo nikiaġe amiḃay moniḃaḃay oɭeġoḃe ní múñawum miimebãk asula onaho, níɭetooro ninaw niźaeḃee esohulali nihunew nimbelaa, mumuḃaġaɭie ñamo adialinźemiame, adialinźemiame. Momuiniġaɭo íwuro, oroheḃo, múxamuwuri muini íwuli iḃey, áhaŋuġalõhe níḃehemiañahemeḃe parapoġaɭo ámiḃarumunda źipuo nina tóoro. Mémiwuri íwuli ái, íwuli buiġuriga óźaźaḃebiḃi miġamuġaźa buɭie.